<noise> Arivo, <noise> roerivo, <noise> telo arivo, <noise> efatry arivo, <noise> dimy arivo, <noise> enina arivo, <noise> fito arivo, <noise> valo arivo, <noise> sivy arivo, <noise> ray aligne.